کئی پرانی اپنی شاندار سمرتھا لئی پرسِدھ ہَن۔ جو اکثر اپنے شریر دی لمبائی توں کئی واری ودھ کُد سکدے ہَن۔ ایناں وچ جو سب توں پرسِدھ پرانی فروگ ہے۔ پسّو تاں اپنے شریر دی لمبائی توں وی ودھ کُد سکدا ہے۔ ایہ اُس دے مضبوط پچھلے پیراں تے مسلز دی وجہ نال سمبھَو ہُندا ہے۔ <hesitation> اس دے تحت بہت شاندار پرانی ہَن۔ کَنگارو اپنی لمبائی توں کئی واری تک کُد سکدے ہَن۔ انہاں دی سمرتھا انہاں دی مضبوط پچھلے پیر اتے لمبی پُچھ کرکے ہُندی ہے۔ جو انہاں نوں سنتُلن پردان کردی ہے۔ فُدک والے کیڑے جیویں ٹِڈی وی بہت اُچیاں تے دُوری تک کُد سکدے ہَن۔ ایہ کیڑے اپنے شریر دی لمبائی توں کئی سو واری ودھ کُد سکدے ہَن۔ اس توں علاوہ پنچھی ہن وچ وی وڈ کُد ہَن۔